يمكن أول ذكرى لي في مرحلة الطفولة تكون لما رحت البحر مع عائلتي لأول مرة. كنت صغيرة وايد، وأذكر شعور الرمل بين أصابعي والموجات الصغيرة اللي كانت تلمس رجولي. كان يوم ممتع مليء بالضحك واللعب، وأذكر كيف كنا نبني قلاع من الرمل ونحاول نحافظ عليها من الموج. هالذكرى دايمًا تخليني أبتسم لأنها تذكرني بأيام الطفولة البريئة والسعيدة.